Fai meiba, dui cheri u pagu e salludi <hesitation> cummenti si narada, salludi e prosperidadi, dui cheri tottu. Poi dui cheri pagu penzammentusu po. Po bivi bei <hesitation> e si tirada innantisi.